بالعادة أعمل حوالي أربعين ساعة بالأسبوع مجسمة على خمس أيام بالنسبة للإجازات أخذ إجازتين سنويات أحدمها عطلة رسمية وعند وجود مشاريع غير ضاغطة والأخره غالبًا بالصيف أو عند الحاجة للأسترخاء وتجديد النشاط و ال- مع الوججت بالذات أول بأول.